Kaofa magnano saosy carry ndraiky afanaigna malôha menaka avy ake arotsaka aka tômaty, tongolo avy akeo amin-jay arotsaka akao am'zay le carry de a- fanga- f- <hesitation> karokarohigna helahela kaofa miôva jaune am'zay le le menaka igny efa masaka am'zay amin-jainy de alagna ambony fatagna.